ווען איך בין געווען קלענער, האב איך זייער שטארק מורא געהאט פון מאטארסייקלס און, איינמאל האב איך געוואקט אין גאס און ס'געקומען צו פארן א מאטארסייקל און די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט טוהן איז געווען, כ'האב געוואלט געבן א לויף אוועק, אבער כ'האב דווקא געשטאנען און געקוקט אויף די מאטארסייקל, און אזוי האב איך געטוהן יעדע מאל ביז איך האב מיך צוגעוואוינט און מער נישט מורא געהאט